Teleskoobiq ommaq joba väega kavvõst asot saadik kasutusõl. Ja nä tüütäseq niimoodu, et sääl seeh ommaq klaasiq, miä ommaq kimmä kumõrusõga vällä lõigat ja sis tuu suurõndaski.